Inze khola zigasi zigasi zinyisi shukavandu masuu ndi mundu wakushuka vandu, shuka vundu masuu, masuu khunende zimbusi tofauti tofauti shukavandu zipisi shukavandu ziwiri shukavandu zilaidi zilaini khuri need zilaini zilangwa obama, khuri nende zilaini zilangwanga zia mutihono khandi shutia vandu zienezo khuri nende ziatiharoteta khuni nende khushona nisindani nuluvusi shukavandu vuzwa vindu viosi khandi musaluni nzogiza vandu masuu alafu samba masuu zana gava malai khuvahimu vindu vinyishi sana khari khunende zirasta khundi tihunende zikhuprojectanga khandi nizinyishi sana arola shaenyi alafu khushuka shaenyi khandi musaluni zanu ndi nende icherehani khoratihu repair. Vandu vaveraa zinguru ziaro zivandushe khorakhu repair, nyolakhu zisendi, khorakha shindu, nguirakhu shindu khuri shikhuria, nivindu nndi khandi musalani zana ndi nizinguvu, zinguvuu zimutumba zia vandu vafula khare, ndamandazia khuvera khandi ngurizamu zingavi. Zinguvu ziarakhana jisikati jilongu, jipulausi josi ngulisanya, khandi ninende nilaro, vilaro tofauti nguriza vulira, vilaro vilangwa rubberboot, vilaro vilangwa zipumbs, vilaro nilangwa ziopen khandi nguriza vienevi, nindete vindu vinyishi via kholaa, nguriza vieneri khandi ngurizaa marashi namagura tofauti ga vandu vivakhaa mumurwi gavandu vivakhaa mumbiri, khola vindu vienevi viosi, khandi ngurizakhu ya mirinyedi vandu valangaa ziduvee, khandi nguriza mirijendi zienizi ngolakhu zisendi, kholaa shandenyi, viashara zana, nduviyanza sana kholaa ninyanzi. Khunyola zisendi kahri zienizi nishindu rahisi tawe khugari ihari rikhu yevo ndari nimbulakho shindu shosi shosi lakini mundoyo namba zisendi zia maana, nikhorera viashara, khu yari vikari, ndayanza khuvula ritikhuyero mundu naandera muhhonge manya mukhoya na mwoyo mulala, khandi ndalokhu ikhavi indai ridhikhu vindi mwana wanje yavi navayanga navandi yari mwana muhi, mwana wamiaka munane, yavanga na vana vundi sasa khuzee kwari munzu khunye khumanyi mwana avaya navandi, satisa yayagadhuka alugolova khukavaa mwana satisa, sahumi, sahumi namoja alugolova mwana anyolekha tawe. Khandi manyanyenya mundu havee smart khumulombe visu iri khumusure vulai havee smart nazire havundu huvaa smart khu ndayanza igasi yeniyi ne sandiza nyasaye khuyamba italanta yeniyi yukushuka vandu.